Naquiiꞌntaaⁿꞌ ta̱ niom wendyee nnom ta̱ na caꞌnaⁿti chaꞌxjeⁿ na ta̱reixa, ta̱ mandarina, ta̱ lamo̱ⁿ, ta̱ta̱chi, ta̱ toronja ndoꞌ naquiiꞌntaaⁿ ta̱meiiⁿ ta̱ na caꞌnaⁿti joꞌ ta̱reixa ndoꞌ ta̱ mandarina cantyja na ta̱ maa ta̱reixa juunaꞌ mateijndeiinaꞌ tsꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na vitamina c quia na ñecatꞌuii chquio tsꞌaⁿ.